Le stylo ndraiky fitaovagna indesigny hagnoratagna raha izy fa fatany <hesitation> izy tazominy amy tagnagna aveke amizay atsatoky amin'ny taratasy aveke amizay antegna magnoratra aminazy, aveke izy misy loko maromaro karazana: ohatra misy bleu, misy megna misy matomaro fa izy kôfa voasôratra amin'igny taratasy igny tsy afaka fafagna koa tsy koa tsy amy blanco satria tsy voafafan'ny gomme.